hoo baree kitaab biriatiif hyo baree woan choraa biriaa jiraat <hesitation> baree woan choraatikitaab soam lilaa woansun fahamaa aminen barunen himbaretaa somanen akcolee anaa baretii afaan daganeen kaa kitaab sun baruu kaab, hoo ishin englishii, hoo ishin kiswahilia, hoo ishin kijamania, hoo ishiin fransii malsun himbaredaa.